टैक्सी जो यातायात के प्रमुख साधन है। टैक्सी से आसानी से कही भी आ जा सकत ही। ओकर माध्यम से कहीं भी काम बुता में जाना है तो हमन जा सकत ही। टैक्सी के माध्यम से परिवहन के माध्यम हर सुधरीस है और स्कूल जाय ने भी टैक्सी के बहुत काम आयल। काम में आना जाना है तो टैक्सी के माध्यम से हम जा सकत हन।